Wembe ndema ndema ya wembe nihao, nihaliya. Wembe nichorwie kwarima ihaliya, ihaliya nchui hata mboghoe, haliya kolo, na njui zinji kwahaliya kho eh! Henachio na wembe luale luchi- luchi tino lileloliwe na mashine haghire mashine rehajira mira kwa irima igwara kuwa taiwima kilavu. Hilo ni mashine vome- vometha kala ivo nkileha. Mbue luchiori nkathi uliichiona uwende mira ghire namrei wara uwembe mira mivona uwembe hakuhai mndue thosho hue mile kuvevea. Halu wandu waghire ndeghera utaalamu wembe lolikwea na mashine uladu hata kolokana na vele wandu walichiaha na- na wembe bila- bila mashine mira mfiri wembe luhaa lucho lugho vimashine gho hai